أفضل القدرة على التحكم في أحلامي أكيد. لأن أحلامي هي عالمي الخاص وأقدر من خلالها أعيش تجارب وأفكار بدون حدود. لو كنت قدرت أتحكم في أحلامي. أقدر اه <hesitation> أخلق تجارب ممتعة أو حتى أتعلم حاجات جديدة في يومي مثلا أقدر أراجع يومي أو أستعد ل أشياء بتصير في حياتي. التحكم في أحلام الآخرين فكرة مثيرة لكن لها تبعات أخلاقية معقدة.